Mobgal ngal dun wiYata kawtal galuuje nokkuuje france kafa ma hitande ujune e temedde didi e cappande jenayi (twelve ninety) CE